Ny lafi-tsara ny fampiasa sy solon-tsiramamy da afaky mañaram-po amy tsiro mamy ze tian-teña de mampiheña taha-tsiramamy ampiasa koa izy. Ny lafy ratsiñy mampiasa azy ndraiky da izy latsaky siramamy kalôria ndesiñy. Kañefa izy koa da mampiakatsy ny tahan'ny siramamy añaty rañ'olombeloña.